Awo enang naa peekopo muule nabeka alimampo auka teuka otoloko ningpo walenge naa, ningpo ningpo awokata awo taitai naa. Niike tee taitai tabang ko nee ninamo walenge nako o kuulu lepo muule owepe, loonga, loonga asio oweitowai tee o kuulu. Teng muule ningpo enangna tewo awo taitai naa enimol naa lepo launu alimampo ningpo enang kalu maka enang takolai tee taba tewo muule lepo wau aliko, opong lepo meeke niike nikanoke peekala muule wau alamo awo o kalu maka enang kesialu. O kesialu tee muule, muule launu alamo tee maka o kalu, wanlenge nako ka kuulu ka muule wau alako, teng enango awogoi enangoi, enangoi enimol naa lepo launu alamo o kalu, kalu tee loonga atuko, <hesitation> malakeng naaka muule wau aliko maka awo kesialu naa tewo tee muule wau alima teng tekatai luka lukabaliko. Lepo meeke enang aa nikano auka teuka awo enimol malaka muule wau alamo, niikanoke tei nai lepo otoloie ai <hesitation> walenge naako tee namo kuulu teka, teka muule Kuulu ka muule wau alako, <hesitation> walenge nako muule wau alamo enang o imang teka teka muule wau alako. O imang awango muule wau alako ule tee o tee kalu wesi uko ule tee kalu tee wau naiumo tee tewago tee <hesitation> muule, muule awogo enango kalu wesi itoienna tee o imang, tewago imangka o enang wesi wi'i tee o kaluna, muule lobisai lukabalawaluko tee. Tewo awo kaluna ule lepo meeke muule nai wau aliko maka o enang tee takolai maka enang kasaile naa nee, tete muule wau alimampo tewo. Teng tewo wi'ali ninang tewo taialimampo tete ninamo tete menabasno tee o nimamo tee o imang nee o tee teba tewo tee kalu taiamampo maka tee kasaile naa, maka awo takolai naa te muule wesi alima tewoi enang baliko.